Ẹvọm, ma ebɨ̃n ẹgọnọ ni ọsọm wu uto mọ, ọsọmẹjara ọsọm ẹbẹn ubọni uto ẹvọm ugọnọ ni urẹ yẹnẹ wa ayẹ uto ọvẹn nwẹ bẹ ma ọvẹvẹn nwẹ bẹ ẹgọnọ ni ọsọm wu uto mọ. Nọ ukwọrọ ọrọk udoro. Ẹbɨn ejara ebɨn ẹgọnọ ni ituto ma ga ẹmẹnẹ ẹgọnọ mọ ni, ẹvọm ẹgọno ni ututo. Ẹrẹ ẹbọni ẹjak ọrimini. Ẹgọnọ yẹ ere ga ẹdudu ma agọbọ mọ dasam ọvẹn ẹna mọ ẹvẹmẹ amuu, so that ẹjak ẹra yẹnẹ ọvẹn ẹna mọ ni. Bẹng ọsọmẹ ure uru ufu mẹ ẹjak ẹrẹ ee Ẹbɨn ana ọvẹn ga ẹgwugwu, ẹbani ye anyi ọgba mẹ beji anyi ayẹ ẹvẹmẹ mmẹẹ, ẹjak ni ẹrẹ yẹnẹ bẹng uto mö bẹng akemọ wu uto mo uru ufu. Ebɨn ma ọvọm ẹgọnọ ni ututo, ẹgọnọ m ọsọm wẹ uto mọ. Ẹgọnọ yẹ ẹyẹnẹ yẹ ara afu mẹ ẹrẹ eton enyi yẹ, ẹgọnọ ni ugbọrọ ma ikọ yẹ ẹnọng ẹrẹ enyi ma agọnọ arẹ ee wa nọ ato mọ. Adoro mọ ẹrẹ ẹtọngọ igbavɨt ere efu ẹkpi yẹ bẹng ere eshia ẹwa isse yida. Ẹgọnọ ututo ubo mọ, kai ma ayẹnẹ mọ ẹrẹ ẹba mọ izɨm. Wa nẹ ọvẹvẹn bẹ gwud ere. Ẹbɨn ẹgọnọ ni ututo, <hesitation> ẹvọm ẹgọnọ ni ututo. Ẹbọni ẹyẹnẹ yẹ ẹbani yẹ <hesitation> ena nẹ e̱bia ẹna jẹ Ẹbọni ẹrẹ ẹjak, ẹrẹ ee wa nọ agọnọ ọsọm we uto mọ. Ma ẹnɨn wa nẹ ẹrẹ ẹffẹ nang gboo, ẹgọmọ ẹjak ẹrẹ yẹnẹ wa nọ ato mọ Ọvẹn ẹjara ọvẹn yẹ ọsọm uto, wa Obazi unyi mọ ọvẹn ẹjara ọvẹn ifiọk ọvẹ ẹgọgọnọ ma ẹssẹ gangẹ ẹrẹ ẹgọnọ asọm bẹ ato mọ. Ọvẹn bẹ gbọgbọri ẹgọnọ ni ututo. Ẹgọmọ ẹgọnọ yẹ emo amama ọrọk adoro, ẹrẹ ẹjak ọrimin ẹnyi asọm bẹ ato amo, ma asọm bẹ ato emo ara anọng ajak ọrimini anyi ẹzẹnẹ ẹgot bẹ. Ẹvọm ma ẹgọnọ ni ututo.